Wuyian wau wa puat abu wugbagba leshe aganu ewah le bishi mbe wuri puat abu wugbagba wagbalo kankan kang kei keton kegbalo ayi lebo lebo opipie kparap kemilue lo lolo okuan eku ochi tem le mkap mi mma onen ntenn nkem nkelo ki ma kuel kuel lifuor che kper nkem ofuor ke omayour omuen che hey hey hey ke omakel omi your nu che kpoo bieul che bemi stee nkap liba ayi che apie kue le ogbalo akperper ofuor ya, linue li me li misher ole mpi li kparo nyi agbulo kap kap kap afaki nkap apie kuekue le ogbalo le bitue binyi wuganpa lafal ke kikue ke leb ki opiepie karab ke mi lue kemi gan brap kemi lue ji kemake, so wuyan abue wupiekue le ogbalo aneto ban ishe tu egbalo ifakiwashu kefor, kemakima nkap amaki kikue kimaki kan kan kan kifar ki wughu wugbo wufaki mu yue tue gba lo ifaki ki lebo liye alia li pie nyam eki eye